Puoh la muoh aih puo záh pe lau aig áh cuaih puoh noh joh záh chiu, chiu oh ka nih cha záh chiu auh ge muoh auh cha laig ka lauh tain laih cha naih laig caih, laig-laig oh ka nih éh muoh táh shia la zaih táh muoh zaih laig tsaih oh li laig kua tsá, táh eih ñi, eih eih chiu laíh, joh laig do éh muoh lau tá laig chai oh tsá toh chih joh eig ñih eih li-li buoh chi-chi báh muo ngi puoh eih có laih laig tzaih joh laih-laih jéh tsáh jo-jo máh tsáh shia laig tsá puo deh éh muoh góh shia la zaih laih cháh nain la-la chia tsá, chia tsa gasolain óh ngi puoh déh éh muo eih chiuh foco láh muoh taih zhiu como chiuh foco eih puoh áh cuaíh joh eih-eih ñi la muoh ñi eih jo lai puo, lai-lai chá naih jeih có, có ñi eigh jo laig ka lauh chíh có puoh caja li-li laig tóh cosa chi bá éh ain naum kó lau áh la joh záh la muoh aig lau puoh kóh gi oh puo cja ko jo oh geih llaih ka lauh chá laig ka lau jóh áh jóh áh puo ko gi, mai-mai tóh muoh tsá to lauh cha chia tsá ku ba muoh eh-eh ain óho ku té ain óho naum báh go laih máin tsá to áh jo zah puoh ko gi taum. Ah-ah main tsáh toh cha chiá tsá tooh la-la laig puo paih oh, je muoh chiu laig, éh muoh pe laig caja áh eig lai ca lauh jóh ni eih ni laig lai ñih áh jo main tsá ti cha chíah tas to cemento tsá chia tsá tooh tsá chía tsá já la áh la joh. Tsá chiá tsá cuoh táh tsá chia tsá já láh áh main tsá to muo muoh tsá ñiu noh áh toó main áh puoh kó jo áh puo paih main tsá toh óh aig tó aí báh main tsá to kó puoh la góh lau áh-áh tipo lá joh puo cuaih la ba-ba náh áh záh fu go.